Pɛɲi ma sanu yan zan oro benɛ lowɛ mɛ oyi dia mu pɛɲi ɲian sunupɛ mimi cio han mi dun wɛ na twa yan we nɛ a han amu ɲufe a ani wɛ pantine yirawe a no'on nɛ mi ho ɲufe a mu wure le